<noise> Fomba fanamboàragna taratasy zaoo hôdin-kakazo, ôdin-kakazo alôha izy. De ôdin-kakazo igny i alôgno amy produit, produit chimique-andraha. De izy aminjaio alàgna avakà aminjaio, de totototogno tsara-totototogno tsara de avarigna amy machine ah, de izy aminje <hesitation> voàka avy amy machine akà to de mizara madiniky, de atàmbatambatra amzay. De izy aminje lasa mivoàka taratasy, zaigny matônga taratasy.